Kalo burung ngebangun sarangnye nih, gue pernah liat nih abang gue miara nih, miara burung darah. Kalo kata bahasannya, saya burung merpati. Kalo bahasanya burung darah. Gue pernah liat, jadi dia tuh ngambil ranting pohon atau atu nih nggak sampe seharian kelar sih cukup bisa berminggu-minggu tuh gue perhatiin tuh. Satu disusun terus satu lagi disusun ya lama-lama jadi ya mungkin karena yang lakiannya juga ikut bantuin nih disusun tuh nggak tau kenapa gue juga bingung tuh bisa ngelingker gitu padahal kalo kita susun berantakan ya harusnya ya berantakan tapi itu dihampir bisa ngebulet gitu sarangnya, yang gue tau sih gitu tuh sarang nih dibawahnya satu-satu, satu-atu ya gitu yang lakiannya nih, gantian nih kalo ngeremin nih yang ceweknya diloloh tuh sama dia, dia nyari makanan kadang-kadang gue liat ceweknya diloloh sama lakinya kenapa. Mungkin dia nggak bisa nyari makanan sendiri kali ya kadang-kadang juga yang cowoknya juga ikut ngeremin nih begitu aja terus. Gantian yang cowoknya juga dilolohin sama yang lakiannya ya udah gitu.